ଯୂମୀଡିଫାଯର ଇସ ତରୀକେରୋ କାମ କରେ ଜୈଂତୋ କି ଇତା ଏକ ପାନୀ କୋ ଗରମ କରଣ ଜୋ ଥାରୋ ଯେଟା ଭାପ ନିକଲେ, ଜୋ ଭାପ ନିକଲେ ଯେଟା ହଵାରେ ମିଲତ ଜାଏ ଔର କଲ କି ଯେଟା ପାନୀର ଭାପ ଥା ତେ ଥୀ କୁଛ କଂଡ ପାନୀର ହର ଭୀ ଥା ଜୋ ଥା କି ହଵାରେ ମିଲୀ, ଖୁଲୀ ମିଲୀ ଜାଏ ଜୋ ଥାରୋ ହଵାରେ ନମୀ ଆସେ, ଇସୀ ତରହ ଇତା କାମ କରେଂ କି ହଵାରେ ନମୀ ଲେଯାନେ ଇତା।